अदमी सब न जौन पखल कहैए न त हमनीके पखल ना कहसी की ओकरा ओकरा बनौरी कहैसी आ हमनी ओरी बनौरी न चैत, बैशाख ओरी बेसी परैसै। आ बनौरीया त कहीयो परैसै माने हमनी जादा करके चैत बैशाख ओरी परतौ की आ इ बनौरीया न जहिया परतौन चैत बैशाख ओरी इ बेजी खुब निमन निमन बाली भेल रहैसै त कथी के बाली रहैसै त गहुमके बाली रहतौ, अथी मसुरीके बाली रहतौ दालके आ फेनु मकैके बाली रहतौ की आ बनौरीया पर जतौन त सफा गहुम बाके थेकुचे करदेतौ, मसुरीयोके थेकुचे करदेतौ काहेसे बरी बरी रहैसै आ मकैया केन पतबे ओरीया देतौ त मकैया कथी होतौ उ बाला से की त किसान सब केन इ बेजी बरी दासा लगैसै। आ हमनी ओरी के किसान सब कथी से थाह लगतौ की ह आजु बनौरी परतौ की मेघ परतौ त ओकनीके न साझी पहर बहारा निकल जतौ की साझी पहर होखो या दिन मे होखो यि सबेरे होखो ओकनीके बहारा निकल जतौ घरबा से आ आकाश ओरी तकतौ की। आ आकाश ओरी तकतौ न त बादल लागल रहसै त बदलबाके देखतौ करिया बादल लागल देखतौ र कहतौ ना आजु बनौरी न परतौ आ ना रहतौ करीया बादल तनका उजरहु रहतोन त कथी कहतौ ह की आजु न बनौरी परतौ होगेलौ आजु न हमनी के न पुरा जेतना बाली हौन सब थेकुचा होजतौ। त काहेला त बरी बरी रहैसै कथीया उ बाला त उ वाला परला मे सब बालीये खतम करदेतै त किसान सब के दसे होजाइसै की त ओकनीके कथी कहतौ बनौरी परगेलौ आजु बनौरी परतौ देखिहे अब कौनो बालीए त बचतौ हमनी के।